संख्या गुईउ खिमा सुनचेन त ह्जे चलमो बच्छ्य तो की हुजु पूर्णतौ तो पूर्णतौ निशानी तो, मानवता रंग करुनौ ले नीशानी तो। आई त आई हुजु तंग जब ले खेटे त आइदे तंग बलाई लानो दिशाओ एह संकेत ओम्सकी बच्छ्य किशंग। आई हने लगेच्य तो की हुजु सर्वभौमिक ऊर्जा प्रतीक ले तो। किशंग खेमा संख्या एह चारकु प्रतीक ले तो हतंग हुजु पूरा दुनिया ब्रह्मांडु विभिन हिस्सा तंग जोध्यमो संकेत ले केज्य तो।